gott kvöld hreyfimyndir og grafík gegna nú æ oftar stóru hlutverki á

eða grafískir

skapa mynstur og myndir í takt við tónlist um leið og hún verður til þessi sjónræni hluti er að margra mati orðinn órjúfanlegur hluti auk þess sem mikilfenglegt sjónarspil ber fyrir augu tónleikagesta Sigurrósar við kynntum okkur málið við erum náttúrulega bara að ýta undir upplifunina fyrir áhorfandann bara á landsins á þessu sviði

sjónhönnuða landsins hann vinnur með tónlistarmönnum og hljómsveitum úr ólíkum áttum

grafíska hönnun og vinn mikið með hreyfimyndir svona

svo kynntist ég Gísla Pálma einhvern tímann tvö þúsund og fimmtán og bjó bara til svona ákveðið brand fyrir hann

backdrop fyrir hann og einmitt performa þetta með honum og

passa við tónlistina og ná hans karakter út í ýktu veginn er ég bara að

fer eftir hvar við erum og hvernig sviðið er hvernig krádið er hvort ég vilji hafa þetta rosalega agressíft

öllum tegundum af tónlist en það er mismunandi hvernig búa til hvað sem er fyrir hvern sem er en þar sem ég byrjaði í þá einhvern veginn varð það ótrúlega eðlislægt fyrir mig og ég elska hiphopptaktana og allt svoleiðis elta tónlistina

mikið af breytingum og mikið að gerast á meðan að þú veist eins og er svona rólegri og maður þarf þolinmóðari og bíða

í hverju lagi og þá geturðu farið að ýta á nokkra takka

var áhersla lögð á sjónrænan þátt tónleika og sérfræðingurinn Jónas Jóhannsson stýrði tveimur námskeiðum um efnið hann hefur hannað sjónlistaverk fyrir fjölda hljómsveita og tónlistarhátíða

á meðan sónar mátti sjá fjölbreyttar myndskreytingar á tónleikum freya Sif Hestnes fer býsna óvenjulega leið að myndhönnun hún vinnur mikið með skugga og ólíklegustu til að framkalla sjónræna hlið tónlistarinnar

og

á síðasta tónleikaferðalagi SigurRósar gegndi myndmál mikilvægu hlutverki að baki voru tveir af fremstu ljósa og